No ka ʻaina awakea ma ka hale, e hoʻomakaukau wau i ʻelima minuke oia no ke kanawika kiʻi wau ka palaoa, Ka waiʻupaʻa, Ka hami, ka tomatoe, ka lettuce, Ka onioni, Ka mustard, Ka mayonnaise, hui pu ka palaoa aʻe ʻai hoʻomakaukau i ʻelima minuke lawe ke kipi, ka wai aʻe ai e hoʻomakaukau ma lalo paha ʻelima minuke.